Ne mwichi nywaji chino na kunda ukumwa na kundu kumwa juisi embe kuno chanena kunda ukumwa juisi embe kwa sababu juisi embe ikupe lili limchanganyiko wa tunda amabalo itunda lilyo iembe na iplosesi zinayo yakatumia ukutengeziea juisi embe yakatola iembe au yakatola maembe yatola ni mashine zino zikachakata zichakata ma- maembe hayo kula zikuchakata ndikuli itajua wa- wavi vi- viplose vi- viplose vini niatolia changanya kone achanganya yatola ndikuli kuli- kuli itajika wakutela manzie tela na manzi yami ii- iyavi uchanganya changanya ni yapata juisi embe